أنا قابلت واحدة امبارح وكت بجد عايزه اتعرف عليها كنت شايفه سلوكيات كده غريبة منها فكنت عايزه اعرف عنها أي حاجة <hesitation> فبدأت بقى معاها اللي هو انتي سألتها عن طفولتها بقى ، بحس إن أنا لو سألت الشخص عن طفولته يبقى انا خلاص عرفت يمكن نص اخباره ، لإنه الانسان لو عاش ف طفولة سليمة هيبقى سليم لكن هي كانت بتطلع منها سلوكيات غريبة وفعلا قالتلي على حاجات ط- من طفولتها تخوف اوي